kà raha <hesitation> iresaka <hesitation> haninde-ndesimpaharazagna zayye, maro karazany be. Fô le mampiavaka zaey akagny saoaba. Le tiàko zaigny saoabanam-bàzaha, mbàzaha igny ndre titehina to de afangaro vanille. De misy saoaban’ny ambazaha ah, sahogno ô, akondro ô, sônambo, regny manjary atao saoaba daôly jiaby regny.